I prefer learning how to speak all ley language in ley world then only talking to animal am human being my interaction daily <hesitation> is with human being even though animal get involve but ley are not like on ley important scale so I like take it to be important to speak all ley language so I can get more people I interact with and I able to get more people experience and I think a will bring happiness to me than only talking with animal so I prefer speaking all ley language in ley world than only talking with animal.